Қоғазро аз чӯб ё дигар нахи растанӣ месозанд. Аввалан, чӯбҳоро майда мекунанд, то ки як навъ омехтаи обдор ба вуҷуд ояд, <hesitation> ки онро массаи селлюлоза меноманд. Ин масса мисли шӯрбои ғафс аст. Пас аз он, ин омехтаро бар рӯи як тор ё шабакаи махсус мерезанд, то обаш берун шавад ва нахҳо ба ҳам часпанд.